أنا نفضّل نستكشف الفضاء، لاخاطش هو أكبر و فيه أسرار أكثر. الـ المحيط لحد الآن رانا <hesitation> شفنا فيه عندنا معلومات عليه مقارنة بالفضاء لي مازال ما شفناش: كاين كواكب كاين مجرات كاين نجوم، كاين بزاف حوايج كبار لي نقدّو نتعرفو عليهم.